<noise> uziunulie maapapa pa ni jambo la letendeka tofauti na vino ukulona wewe lazima masikitike kwamba mmm <noise> kwani jambo lilapeleleia ngafue kuni chanchi cha tendeka <noise> ilazima napate uzunu masikitika kweli kuzanu tu lala mika kweli kwamba mmh! ilijambo li yantesa <noise> mfano walilumtanga angapona patia ajali. <noise> Gafla ya kunyene ati, we, fulani moja mbiri tatu, ya kutivu hapona kuku. <noise> Lazimi uzoni makule mga gafla pako kwenye. Nusikitike sana. <noise> Tena sana. Uzuti niwenu. Uti nifaraja. <noise>